अपडू रसोई मा हम खाणू थै सुरक्षित बचाणू उपाय कै सकदा कि सब्जियों थे लबै समय तक बचाणा स्टोर कैरी रख सकदा। कैटरनर फ्रीज मा स्टोर कै सकदा खाणू लंबे समय तक स्टोर कैरी रख सकदा। जैसे की बर्बादी कम हह्वा और बचू खाणू थै हम नै तरीके से इस्तेमाल कै सकदा। उदाहरण तौर जन बचूं रोस्ट चिकन हम वे हम बहुत दिन स्टोर कै रखदा त वेकी बचत हव्वे सकदी।